Ca su' sìmplici e mi piàcinu assai: li furmaggi. Sunnu già priparati e si ponnu manciari direttamenti, però pi priparalli bonu ci voli tempu. Sunnu sìmplici pirchì l'accattamu pronti pi manciàrili. Ntra li manciari fàcili e sìmplici di priparari ci su' li virduri; mi piaci assai cucinàrili a focu vivu, ncapu a gradigghia. Tra li cosi chiù sìmplici ca mi piàcinu ci sunnu li funci, ca si ponnu manciari puru crudi.